<hesitation> Kani este a kiti jinisa ja kivi yaa chi in kiti ja sa'a dañu o in, uu primero ku kiti listo ku, ku, va'au kaka'a yu masa, va'au kiti ti'ivi yukaa tu na modo ja koo un ku yuku kuu este chili kakasa, chili kuechi a ni kaa tu na modo koo uu corra, corrarrii, corra tu na modo ko koo un suka kukunune xe'e yuka o tu na modo a ka tuu oo chi, a ja e ina kuu jaa kunu'uni, uu xi kuu lado yua, yua te tukivi kiti yuka naniti va'au ujun kiti yukani kuja sa'a dañu xee ka kivi ya'a inka ku kiti ku ja nani kati este ñuukuiikaka, ñu kuii kaka kiri yua suni kuinati, ikañu ya'a ni este te oo in, ikuni ni kuu, kuu ve'esa ya'a o corrasa ko tu na inosa ntiki vee ki vee ni ntaviti yua chi naniti este. <noise>